كيف تنضف أسنانك؟ أول شي بتاخد <hesitation> فرشاة الأسنان بتحط عليها المعجون وبتحرك <hesitation> الفرشة بالمعجون بحركة دائرية على جميع الأسنان وكافة الأماكن الضيقة اللي ممكن تترسب فيها ال- الأكل، أو بقايا الأكل و- <hesitation> وكذلك يعني تنضف <hesitation> لسانك لأن تتجمع فيه البكتيريا.